Chiuuwaa na jâ qui quilꞌaayâ nasei tsꞌaⁿwiiꞌ na mꞌaaⁿ na mawawꞌaa xjeⁿchaꞌna tycu na chquio oo na nntseiconaꞌ tsꞌaⁿ chaꞌ na chquio jeꞌ luaaꞌ quilalꞌueeꞌndyô̱ ta̱tsjaⁿꞌ candyaꞌ juunaꞌ na nno̱ⁿnaꞌ xjeⁿntaⁿꞌ nncwanaꞌ jeꞌ quiiꞌ ndaatioo nntꞌiuunaꞌ jeꞌ nntsꞌaanaꞌ cwii ndaa na nncꞌuu tsꞌaⁿ cwii te na nncꞌuu tsꞌaⁿ na jmeiⁿꞌnaꞌ, mati jeꞌ nnda̱a̱ jeꞌ na chaꞌ na tsco ta̱ta̱ mati jeꞌ tsco ta̱manco, tsco ta̱cachi na nntꞌiuunaꞌ na nnda̱a̱ꞌ tsꞌaⁿ xeⁿ na aa matseiconaꞌ jom aa na mawiꞌteeiⁿꞌ na matꞌuii chquio jom luaaꞌ chiuuwaa na quilꞌaayâ nasei na ñequio nasei tsco naseincue.